المكان اللي زرته وفق توقعاتي هو مكة المكرمة، إستمتعت فيه جدا لإنه مكان مقدس وله روحانية خاصة، لما كنت هناك حسيت بسلام داخلي عجيب وخصوصا أثناء الطواف حول الكعبة، الأجواء مليانة بالتقرب لله والناس من مختلف الثقافات يتجمعوا في مكان واحد كمان إستمتعت بتجربة الإكلات الشعبية في مكة مثل الكبسة والحلويات.